هلّأ عنّا هون سؤال عم بي ئول هل من الممكن أن تكون صادقاً تماماً طوال الوقت؟ يا ريت الإنسان بيقدر يكون صادق كل الوقت. لأنوا ساعات الإنسان ب- بيضطّر يكون ما صادق حتّى مع نفسه، <hesitation> حوالينا الأشخاص والمصالح العامّة والحياة اللّي بندور فيا كل الوقت ماشي مع ناس وماشي مع عالم كل إنسان الو أفكاره الو رؤيته الو نظريته للاشيا فا بتضطر تجامل ما ضروري ما تكون صادق بيسوا تكون عم تجامل أو تلوّن كلامك أو تلوّن ابتسامتك أو تلوّن نظراتك عشان ما تزعّل حدا منّك لأنوا كتير بتحس في شوازات ما عند الأشخاص كتير بتحس في إشيا مش منيحة عند بعض العالم ما بتئدر تكون صادق معُن عطول وتئلّن هيدا غلط وهيدا غلط وهيدا غلط بتخسر كتير ناس حواليك بتضطر ساعات تجمّل الكلام وتلونه ما ضروري تكون كذب وما ضروري يكون صدق بيسوا ما نقول بس إنّو نقول نكون صادقين طوال الوقت. كتير كتير صعبة إنّو الإنسان يكون صادئ طوال الوئت ومع كل الأشخاص بيضطر شوي يلوّن كلامو.